بجترح عليه أنه يبدأ بشي بسيط، مثلا يمشى ربع ساعة كل يوم بدأ ما يحاول يسوى تمارين جوية من البداية، وأجوله بعد يختارشئ يستمتع فيه مثل ركوب الدراجة أو حتى السباحة عشان ما يحس أن التمرين واجب صعب، زين لو يلاجى حد يتمرن معاه لأن وجود شريك بيساعدهم يشجعون بعض، وأذكره دايم أن الفائده مو بس في اللياجة البدنية بس بعد تحسين مزاجه وبتزيد طاجته.